Awebhobh kadigh to loghiodi kiho kpoho adigh tologhodi <hesitation> edighologhi dio be edebho terele olo odi hatele ezo odi aseghe natehoor perele edebho taregh edebho <hesitation> edebho naybe ezor odi akoria n'ewu edebho reaybe di atuan ezo bho eqhun otuobho idiobho kedo oyarlobho adigh tologhodi eebho eghuhotuobho aruula kedio olobhuroy atuan atulan oyaii opobho vobhllony tatuleru areobhabh tikeya oko oyiaal np obe odighokpo kere kere ezobho aghisrgh ezira iru kere kere bho pezo ologhi ooy ooy obho wa wu kere kere, anobha bh uroiwn ghadio roeheghe behaan kotulan horein gha roidikake okpo kotulan, aaro, tatueni atulen ariani maybe eburnezobho ikparidien obho ihaghe kenoutulen amitatueni atulan paybe ezobho odi ha rooloh uyha bh kanen kanen aani hava nolo odi kanologh kani tatulani even olobtilony ekoha ediasughyyari eroarooy obho esibha iroute netulaa. ara llobhil awony roagbe ezobho eedi iroin iyha olobhin ooey obho arureoba pezo ede asughu yah obho eedi, edebho herulen olobhll ony po olo bhll ony obho hahighigha pikarabh okpo adigh tikaraja araagbo pedi otularn edebho eedi hetuham olobhi ohu olo oh ezo oory obho alogho paar hakines ituughaghe pa mobho otulan etebho tetulan ohy obho ony obiro eghun otuobho edein oh ony obho adern oh Potulaor ezor agbuduro obho aseghe eeba hakiobho utulanio kuabe, uroin ghadio na heobhai kuabe otulan raybe ebunezo eheghe ezeheghe aduebhobh ezo oyahoobho ameghe akii edi asughruyan eko kezo ana roiin na oti ohy obho aneghe oh aani uki ukine ghaani reony obho p eylie so opy esiio ezoor ezoi aseghe ha tuhan cuiebhobh pezo olobh ikay ekaraoo arahie bho ekana ezorezor maseyhe natulah row olobull ony obho taghudurn eroaararooy obho pezo idi edia ooy ehaan alep zeedi aghool kojani koyarroho eedi toin paedi edhi puha digh tologhaedi abebhoh areghe oh oobheeg oh, oorodl ghagh oh, ogeiy oyar ooh, obaab obho ekoma eedi he ki, ezobho ehaan alepo zezum ooy abni abin oho ede lloobin ezobho eedi ighi toyhi oya bemama obho peedi iyaol rooromogho tonsn adiebhobh ede asughu yan obho ezobho keedi ibali loon ighal eedo heeghi to loon eedi, heeghi to loon eedi, peedi ivanuna rooroiohhi to lohoh olooop nimi aghuduon eed. eedi ekpogha epo ha, kidhawohg olo ugho ezobho eedi ibal anorobho peedi tebin ogbebhoro izal, iraar, iyah oyh ha kewbho arooy omopadi hepiobho aroghodual, araarahi odual llhkighadio arooy odual kebhi iyar araani but aghudoro esibhabho idiarpoy holen okor iteny iyal arearny iraar arani so ana oruejio apeena zeedi auta beleparani ahahiopobho kari korou Para para na tughi aroero ohu roa beerah odiolorr obho tatueni akoor zhia adighi arogho zria roijha aha lara bho aha baaleri roerough ohuroe kaalo oma utulan roooy obho totoeri okoar roawory eeha eere eki nen ituugherbho ekietugheel hekorog kaalo era heua reodijhi erogho zeev balmi even llobri alohy esibha bho ekona eluiobho bhbe teroanaarooj obho bho aami uroogholl ughol aniechaby oru shorourgadio mizal abiruloho ugbin nolo ahiebhobg karughoro izal abinulon olobhilony aterin eepogh olo oteny oyiin, izal iraar, iyah ogh araani oseni totuodi odi tatuehi aako ikpoki idi ikpo kiodi idi oditatueri aako po ara ukpehi roodoghi nizal aburuloro ipa pokpolo aani uroin tedigho roaar odekal ttua odual ekowa aenyio nedighonaar aarobh adighi kaani kakool utehylo rodighio raar obho keeghe? Araahi odual iroaraghodio nobala iiom ara obho marashadio reobale lloon obho kebun eghe? Ati ah odual hogho roaraniedi niyan erripe solo arobhobh kedio hateny ade to dual hatrny iyaro hapu reolo bhii ong obho aka aruro olo tuobho olobhul ony taki asi roade kanie bhob oho otuobho tatu akoor roerehu tade obho pade obho adearoi ti non aru parhi adie bhabh otenyio miyan oyhi obeton olobii ony roade, but odual iehy odighio roaar isimesiolo iseghe roiyaro moyho raani olo siade so amebhobh, makool rekool odi akiha totu olobhil ony obho odi ona de idi totueedi odi haki roobal olobhi o ny obho roaybi ohy obho odihaki roobal oblo odi atehy ikpoki apu panud obal iloro oolo paaroi lller utogha totue zoor. Roolo aaroi atoyha tesiopobhe atola toleyha atupan, oghi osi adebho llobhu awony itery gha roadebho eleha kezo bho eeti teny lyaro obho epu or talelegha parol olharigha oyiin otubeh obobho areororai zodiobho edebho pael obho orughe oghol o ny ohuroa oral okogha opo edighio reaa olo odual idighiolo oheghedio noneghe te dighioroaor odual etar eezuan modual kesuor kezo obho ghogh aroou odual aruuleroa bho hesoor gha bho okaro deyhe roaar obho bho ro anadeghe oboor arani odual royaro oyho eedi tenme eteny iyan olo aro o zogh llobhiawony roade rolo araani odual etu ebalagh llooro kus llooro paraer olo eliann akara aset reeti aloor ohy ooy olobhril owy haroute, ahie boobh haroute kona obatio ilooro pana odikezelo ana dogbe bhiomooy antaghebio reooy ana oditezelo ana oru pho padi na kzobho hebhilogh araahiobho ekoha ibha ara ubtim arn ikezolo ara ughi ughu kara otenglo so tireed olo oar obho oraro hadeyhe tesuobho eleed olo aruuiema odual keseghe nesr obho kedeyhe na redegbe kebor iyaro roare ighun otu aro odual obho kedeghioro roare deghe ha araahi teroin o tehy iyaro olo ghiighogha tade pesin osi adeobho oseghe orol odighi olobhiloohy taki nosi adebho peefi obetunu oghol eedi iteny iyaro epu aro obho arered oho odual kebehe tode ghiom oar obho mara daghe obho paar olo aarei uroin ha hogho ro odual todi aaruroa odual obha odual etulorm oolo oyiin aroiin oyiin Ovadio rooniin ibho odual aroiin bho oyiin hatery aar olole ologhio bho hajebh ooy olodual kele hobhel olo odual puta sele roibtiel obho hotu no bhel obho apel isoloma atooko̱o̱r aroeror kamen olo ooy odual arahin bho oyin natu rooduro pologhi btw habeebh ooy olodual aroll esi kana ezo boy aghi aghool oh aarorozy odual pel zoroi tesiolo odikua ooy obho odual obho ha refi roobirighan ohune obhel isolona bho ah bho odual ana obo uru roolo odual obho kafoor karol maybe odi hakool hakool odiable zina ana uatuajii adieu obio ana hapeleghi zodi roa badien obho ana orueu anina bhe leghi zodi ana peheghi zodi na bobo, ana oruenu anina bheleghi zodi pabo̱bo̱ pana na kaar ateny iyaro ena uniemuriona peleyhi zodi na bobo, odual edighio roaan obho, wuiud owe olo odual obho kekaar kedutan alooy obho teedi kebhel gha rooyin ana iihoon to roari bhugh obho editero aorooy obho kpallo odikoro ekulon obho arutodual apu. enaan atulem odual nitey bolo dio ekulom obho aru todual obho apu but ebupeghe? Ia odual oyiin arue ghodio roobel oyiin oyiin kadun, oyiin aroiin otiuanio oyiin aroiin eyina tikolakoor obho haturooduro so aani takigh obhobho odual aar iro lloghoon pokigi arooy obasi arooy akigh arooy orook isey hedio roawony aroou obin etuoroaar iseghe dio roaloor eedi itulandio palooy eedi etuoroaar iseghedio roaloor eedi itukninio naloor eedi so idulami raloor eedi obho kanta boleko apel ooy olo arureolohuroa, antakool anta pel zodi taseqhe roekarah akpe zani even ooy opo oruedio no kpo ohupa ha phaah olo bho ode tanyu obho takpehi ziia roodighi llniobho to hura so kapero kapero arooy odual etulan looy obho teesi roolo oyuehi okir gha odual aphobhtre odual karoero aaro uroute Anma kul kpailo odi odual obho odiuun toyin nedi esiobh gha nugha dio noron obho obh opu ezobho ihbi ariokpolo ani na nurugha tuuon aropadi ne tughu. ibanawony negboyo araaha ibanauony olo uete uoun ara nou tangan nekpulu aghu menaan negir ogri tenaan nikeya ipa ami oono gha dio todual ebuneghe ezira euuau oolo oyin anin oyin hava noghigh oyun amim oyinu utuianilo ouy ooy olo dite zobo odi tezobho ohunu kana ubetunu pana haki moze. kana ua betuuu no ghi osaar ooy ibeduaana bho ana le ne dian kana unin bho onon ooy hapo mo koar pana oseghe edian obho ohogho kalean. olo nolo ana ughe kedio onon ooy hapo mo koor ikpedio nonol ezobho taloony ooy iibiiibi iruedio erol enoogho zona ibhana na le kohon ooy na leami paghudumo obho anehiri naki nolo oghodion obho anel ibaghoni ilo Pezo ooy <hesitation> ikpe norooy ibh ana uroni ooy olo omatu tueni apal a- a utuchy ibam olo ana tatuchi ajelom obio ana ova dio nobel arani odual inin awony olo inin awoony olo ana ughol abaal olo odual poghool obha onin lo debho aami aloghon nami ubal nio eodi teki ebal ooy olo tatolagbikine ni zeedi abasa zeedi to dual odi oghol na ana teng onon ani inanai ubadio tekitetare kete ki ebal ooy olo tatol agbiki mein zeedi atol akpologh zeedi abal zeedi to dual poghool ana teny onon ani kpele noghi obal isoloma olo ana ologho nio ba olo dual obho analoghoia obho neba otueha ikulom ekena ebha kele eko ekuloso na but enaan tatu aboi adigh nolo abetan onyo ooy teso pobho ono ta bam eghui otuobho abeton. Eneyho olo ooy ooy kakar ka tulom aloor obure todi kezira utuha dio nawor aarsuyan ezira ibe tume nekighol